أنا أفضل الجبال على المحيط وعلى البحر لأنو الجبال يعني شاهقة ويعني تقدر تروح يعني تخيم هناك وتقدر تجري ودير رياضة خيرمن البحر ياخويا